Ny fomba fiasan'ny hidim-baravarana, izy io zany a raha ohatra hoe ahodina ny lakle ka hoe mipoitra le vy lavalava iny de dikan'izay a mihidy ilay varavarana, raha ohatra kosa ka hoe ahodina mifanohitra amin'izay ilay lakle de mitsofoka any anatiny any iny vy iny a de dikan'izay mivoha ilay varavarana.